گھریاں میں رتے سو کھانا، کائیں کوں رسک نہیں رہسو۔ کائیں کوں پکا لینا، بولے تو، پہلے تو جب ہمیں لے کو آتے تو، کیا کرنا؟ اچھے سے دھو لینا، بھی صاف کر لینا۔ چھلکی ولکی رہے تو نکالنے کے، اس کے پیٹ میں گندہ رہتا، یہ رہتا۔ سب اچھے سے صاف کر لینے کا، بولے تو دو تین پانی سے دھو لینے کا، بھی ہونا تو۔ اس کے بعد میں اسے نمک لگا لے کو تھوڑے وقت رکھ لینے کا، تھوڑے وقت رکھ لینے کی بعد میں، بھی ہونا تو بھی پانی سے دھو لینے کا۔ اور تمناں اچھے سے پکا لینے کا۔ اس کے بعد میں، ایسے جلدی جلدی ہاولے جیسا پکا لے تو نئیں ہوتا، دیکھو تو نئیں پتہ، بعد میں تکلیفاں ہوتے۔ تو ایسا کرکو اچھے سے صاف، پاک کر لے کو۔ اور ایسے لوگا سے خریدنے کا جن کو تمناں بھروسہ ہوتا، دیکھو کہ لوگا اچھا بیچنے کی طرح نہ، وہ ایسے چھت لوگا سے لے لے کو، اچھے سے پکا لینے کا، تو کیا بھی نہیں ہوتا، کھائے تو۔